ننجم نتكلم ونفهم اللغة التونسيا بالطبيعا, واللي هيا اللهجا الأم متاعي, ننجم نحكي اللغا العربيا الفصحى, واللنجليزي شويا شوي, زادا نفهم شويا ونحكي أنجلي, ونحكي زادا شويا فرنسيا على خخاطر هذا الكل قري, ما فالمدرسا, وفي الليسي, وفي الجامعا زادا, وانا قريت بريفير لغا ألمانيا, معناتها نفهم الألمانيا ونحكي الألمانيا.